<noise> Laha manahaky ventilateur ry aloha ny fomba fiasany. Potsery avao ze bokitry zay, la miodikodiky raha iny. Arakaraky ny fihodikodiky raha iny ny faren'ny tioky anatiny ao. Laha mihodikodiky moramora i, moramora koa ny tioky aboakiny, laha mihodikodiky mare i, la mare koa ny tioky aboakiny la manitsinitsy avao tena anilany eo.